clip jye jogata paper nido joga paper onsa e mojo how to fade in niri paper jiman how to paper jiman on niru niri but also clip man ono wan jam niri gotel hado jam niri gotel bohales nanon nimi jogata